מיט די היינטיגע טעכנעלאגיע קען מען נישט עכט ווערן פארלוירן. אבער אויב איך וואלט יא געווען א א וואלט געווארן פארלוירן און א אנדערע שטאט וואלט איך אפשר געפרעגט פון ארומיגע מענטשן פאר הילף. אדער געניצט די היינטיגע טעכנאלאגיע.